Kapana matiko ipu oyendu jare oyembopuyave jare kurai ipu pan annnn. pan.....annnn, jukurai mati oyendu jiapu kua kapanarai jae jokua